Alà pondetera iny ofasa, vita ofa i, sasà malio soa. Lafa hita i malio, tapatapaha amizay, vita tapataky i, mangalaky iha tamatesy tongolo endasinao ataonao masaky. Hitanao fa masaky soa tamatesy tongolo igny, zay vo ajo- ajobonao ao pondetera igny. Lafa hitanao fa masaky amizay i, fa azo hany zay.